Raha sendra mamboly amin'ny fotoana hay tany a dia mila arahina maso foana ny fambolena. Tsy kivy ianao manondraka anazy zany e. Tonga dia mba manondraka ianao foagna foagna ohatran'izay.